Lloje t’ndryshme t’pastave jon, shpageta, fusilli, rigatoni, pasta kordele, farfalle <hesitation> brryl- lloj brylli, makaroni, fetuçine, fusilli, guacka, orzo, rigatoni <hesitation> oreçite ose tagiatelle.